Mihinan-drano aminà paompy alonga tegna mahazatra anahy satria regny monko arô misy an-dakoron'ny siraikiraiky aminay aty, de regny regny koà zany efa nahazatra hatram'zaigny de karaha ho- <hesitation> karaha hoe sarotra be hiala am'mahazatra zany, sady raha hividy hoe raha hividy rano aminà tavoahangy zany ianao anh, <hesitation> mbola andany vola am-paosy koa.